Aminay akagny vanille zao tegna tsara tsara magnampy am'resaka fitadidiagna de avy akeo koa hagnana hagnana regny magnampy koa regny, i karakaraha zany fao.